Eweeye yée ri la kɨtakǝ wǝǝ aŋʊŋtɛniyǝ kɨ o turu wɨ láa saŋ wǝǝ gbemaarǝ mɨ ademɛtuyǝ sa vǝ́ ŋʊŋtɛyǝ ya lǝ́ǝ pǝ a la ŋ nya yɨ rɨ atɛɛkǝ mɨ asiɛrɩtuyǝ sa. Atɛlɩyǝ o mɨŋ ŋʊŋtɛ lǝǝ pǝ yɨ lɨŋ pɔŋ to ŋʊŋtɛ ŋ nóo kuŋ oturu ŋyǝ eyǝ we ya yóo poŋ la ŋ mɨ nya.